لو بامكانى ان انا اروح المريخ لبعضة ايام بس الرحلة دى هتستغرق عام كامل ممكن اروح بس لو معايا ناس اة اهلى فا ساعها هيبقى معنديش مشكلة انا اروح, لكن لو لوحدى هيبقى مش هروح مش هحب ان انا اابعد عنهم سنة